E finatawa arabisaodite ɓornade sayaji mawɗi daneji e pilkade pilki maɓe ana ton, e kaŋum e wondude e sawru so ana wama. Eyyo, ɓe yimɓe duu mbiyataa jonka anndiraaɓe diina banngal silaamaaku. <hesitation> Huunde lollunde nokku maɓɓe e nokku aduna fuf.